Ae ha yanayiɗo walako mi wawata waɗugo tunda mi wawata nuddugo himɓe mi yesh-shaɓe tunda wodi nyamdu be ndiyam midingan joɗugo ha pelle mai mi dinga waɗugo du'asai nyande himɓe hilliti mi walaɗun ko ɓe wari tefuko'am toɓe wari pelle mai sai ɓe tawa'am.